Za izen̈y kôfa mieritreritry fahafahan̈a izen̈y raha navy anaty jerinakà direkty fahafahan̈a izen̈y anaty tarigetry ny Madagasikara. Avy eo amy izey maro izen̈y olo mit- mitady fahafahan̈a, avy eo tsara koa izen̈y manan̈a fahafahan̈a io na olo raiky na firen̈ene araiky koa.